Yiite jantarki dohuwa on toa hautidum ɓe lantarki maajum woodi ɓoggi fere jei jamdi guda didi dum todi memindiri sei yiite mai wara.